سنو یارو سلاد بولو تو صرف گھاس پھوس <hesitation> سلاد نہیں بولتے، اس کو ایک دم کِنگ بنا کے بھی رکھ سکتے اپن۔ پر سب سے پہلے بیس اسٹرانگ ہونا چاہیے، جس میں اپن لیٹس، سپینیچ یا کیبج ڈال سکتے۔ اس کے اوپر پروٹین لوڈ کرنا، چکن تکہ کے پیسز، بوئل انڈا یا پھر چنا راجمہ، فل پاور میں ایک دم۔ پھر فائبر اور ٹیسٹ کے لیے آلو روسٹ کر کے ڈالنا یا پھر چاول مکس کر دینا۔ پھر پیٹ بھرتا، انرجی بھی ملتی، اور ٹاپنگ کا اصلی مزہ، تھوڑا ڈرائی فروٹ بادام کاجو، روسٹڈ سیڈز یا پمکین سیڈز ڈال کے، ڈریسنگ وریسنگ زبردست کر دینا۔ ایک دم اولیو آئل اوپر سے تھوڑا لائٹ ڈال دینا، لیمبو ڈال دینا، تھوڑا مرچی نمک، ایک دم حیدرآبادی اسٹائل میں چاٹ مسالا بن جاتا۔ ابے وہ اس کے ساتھ میں ایک دم <hesitation> سلاد مزہ زبردست بن جاتا، سمجھ رہے نا۔ یہ سلاد کھا کے آدمی بولے گا میاں فل کھانا کھایا، ہلکا نہیں لگتا، بولے تو ڈائیٹ بھی سیٹ، ٹیسٹ بھی سیٹ، اور پیٹ بھی فل۔